Odi maio benwe, odi maio gongola, odi legchad, odi diam adam awa, de pelato, odi mandara, osehre mandara, diam osehre man fukan jhul ofakita wada.